Nyagongea misumari ya bati, Nyundo yagongea magembee, nyundoo yagongeaa <hesitation> hata sufuria zikawa mbovu watu wakagoswa sufuria kabla zaongozwa kuhengwa kio watumia nyundo. Ak- gwa- kontanzia sufuria ili wapate kuzika viteana waunge sufuria. Kahiyo hiyo ndio kimana anayoio kitagombea magembe, za- mjuo mabati misumayi, kwahiyo nyundo ina faida nyingi.